La mahakasiky any Nouvelle Zelande koa i da ny Nouvelle Zelande agny manamasina ny loha da ny loha zany <hesitation> atao ndreo hoe raha masina amy vatandrozy. Avakeo aleondreo manao tatouage amin'ny loha zany satria ny loha ny raha, no partie tena <hesitation> tena <hesitation> masina da feno tatouage aby ny lohandreo agny.